وكان جيت نقدر نخير نخير ما بين أنو عالم ما فيهش <hesitation> ما فيهش الجريمه لا لا الكوارث الطبيعيه لا لا مليحه خاصة كتجي للناس الظالمين ربي ساعه ساعه يفكرهم بعقاب خفيف أما الجريمه صح مش مليحه الجريمه مش مليحه الجريمة الجريمة ماهيش مليحه طول وتخلي الإنسان يدخل للحبس ويخرج منو ومن بعد مده كبيره.